सिंगापुर की पक शैली जो कि खान पान शैली है। अपनी विविधता और अनोखे स्वाद के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह शैली वहाँ की बहुसांस्कृतिक समाज और संबंधित ऐतिहासिक धरोहर का नतीजा है। सिंगापुर के भोजन में मुख्य रूप से मलय चीनी। और भारतीय अवध नगर संस्कृतियों का प्रभाव देखने को मिलता है। आइए इस पाक कला की खासियत को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मलय भोजन की। मलय भोजन संस्कृति सिंगापुर की पारंपरिक पक शैली का एक अहम हिस्सा है। नारियल के दूध, लेमन ग्रास, गालांगल, और अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। और सांबल मसाले और चटनी इनकी मलय व्यंजन के प्रमुख उदाहरण हैं। सिंगापुर की पक शैली आज पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दूर दूर के देशों के लोग सिंगापुर की पक शैली के भोजन। और उनके व्यंजनों को बड़े स्वाद के साथ पसंद करते हैं।